La om taqee' nkikoj laa ki practicamente reh keh kipaat ahpa' kiwura ahpa' ki kiwa'a ja'ar kiye'koon are' kimoloj reh ki kiwii' kik'uun